Izy io an resaka filtre ty an izy io an raha lavalava misy fanokafana ananjy ambony fampidirana rano an le rano ho diovina de misy ambany fangalana anle rano efa madio, de anatiny akao misy karazana etape na vato maromaro an, de avy ambony avy akany zany rano io an, de midina de midina moramora, de io vatovato io a mitagna i loto de mahazo rano madio avekeo